بحب الموسيقى الهادية والعميقة زي الجاز عموما بحب الموسيقى الكلاسيكية، لانها بتخلينا استرخي، بتعجبني الموسيقى الفيها احساس قوي، كان في الالحان او الكلمات، لانها بتوصل المشاعر بطريقة بسيطة و معبرة اكتر من الكلام العادي، كمان الموسيقى السودانية حقتنا، عندها نكهة خاصة بالنسبة لي، خاصة الاغاني القديمة الفيها كلمات عميقة و الحان مميزة بحس انها مرتبطة بالثقافة و الهوية و شايلة جواها ذكريات و مشاعر قوية، برضو بحب اغاني البنات و اغاني الدلوكة و دي نوع خاص من الاغاني بغنوها البنات في المناسبات المختلفة، زي الاعراس و الطهور و حفلات النسوان، النوع ده من الغنى بتكون كلماتو خفيفة و سهلة، لكنها مليانة معاني اجتماعية و مدح و تشجيع و مرات بيكون فيها نوع من الغزل و التفاخر و غنى البنادة عندو مكانة كبيرة في الثغافة السودانية و بيمثل جزو اساسي من الفرح و الجمال الشعبي لانو بعبر عن ثقافتنا و تراثنا الشعبي بطريقة فريدة، اشهر الفنانات الغنو النوع ده من الغنى، عشة الفلاتية و منى الخير و زهرمان و سميرة دنية، بالمختصر اي موسيغة عندها قصة او إحساس واضح، بتكون قريبة لي لو كانت هادية او فيها يقع.